सीपीयू, रैम, स्टोरेज, पॉवर सप्लाय, जीपीयू, कूलिंग सिस्टम, पोर्ट्स आन् कनेक्टर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिव्हायसेस हितांत कीबोर्ड। माउस, स्कॅनर, मायक्रोफोन, जॉइस्टीक, लाईट पेन, बारकोड रीडर येतांत तशेच आऊटपुट डिव्हायसेस हितांत मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, साउंड कार्ड येता, हे संगणकाचे मुख्येल कंपोनेंट्स.